चटनियन के नाम जैसे नारियल की चटनी, प्याज की चटनी, इमली की चटनी, टमाटर की चटनी, धनिया की चटनी, और पुदीने की चटनी। चटनी का मुख्य विशेषता हवे कि ई खाने का स्वाद बढ़ा देला और कई तरीके से स्वास्थ्य के अच्छा बनावे में भी मदद करेला।